Gne fomba fiasan'ny fandreheta e ziro ty koa zashy da <hesitation> kitihignao eky izy da misy e mamelo anazy, da misy avao koa e famognoa anazy zashy na hangian'ny vazaha aminazy interrupteur, mamelo anazy sady mamogno anazy zashy.